﻿Obwokuba noyenda kugenda mwiihanga erindi kuruga mwiihanga eryaawe, haine aboobusobozi abu okuhikiirra bakakuha ebipapuro ebirakwiikiriza kuturukamu kugenda aheru, <hesitation> osobola kugenda nkahakitongore ekikwiikirizibwa tuturukya abaana aheru. <hesitation> <noise>